Al e propi propi propi piaziüme, al era propi ün film che vurìu vëddi da ün poch, l'avìu sentine bin e al e piazüme, i atur a sun stait veramente fantastici, ël genere al e lon che pias a mi e al e co dürà vaire e la müzica secund mi al e da Oscar